Karazagna kiraro le haiky misy savaty, savaty misy aroa karazagny misy kapakapa misy skobido misyy misy sandaly kiranily mis kaa kiraro na tennisy mis kiraro talooon misyyy <hesitation> componsé ee